الاشياء اللي كانكون يعني سيء فيها بزاف حظي يعني الاشياء اللي كانبغي ندير وما كاتصدقش يعني ملي ما كانوصلش لذاك الشيء اللي بغيت يعني وكانكون مساينها